Oire reoreoparai auiava a ragai varoiava voka, osio osia ragavira va purapaveira vore uriopaoro, voita uva vori vori pasia uriopavioveira, uva ragai varo voka viapau osio akukuvira va purapaveira vore uriopaoro arawa ora eisi buka. Uva viapauso akukuvira ragai varo purapaveira voka ari vori purarogoravere rutu, varipa ruipapaoro o vari ousia oapa ruipapara eisi uvare vo vutaoia auero rutu voriaro oara ipae eisi, uva viapauso akukuvira vokapavoi vore, oisio osa vore avaparai buka ari, aue toupaivoi vitui vao oaiava voare vokavere ora ouvu toupaivere vosa oavupa ruipaparavere, evoa avarevere eisia akukuvira vokavere uvare esia akukuvira vokapai vovotao ari voriara vao oaia vokapai. Iu uva vo ragai varoia Ragai eva purarogopa veira, vori purarogo ravere rutu, vosa uvui vira rutu ora kekeravere oisio uvuiparai vaoia votokara voriravere avasia ora voresia. Uvare viapauso akuku vokaeva ari oaravivuoa ruipapaoro oara ruipapaoro oara potepa vo kepa oara ousia ita avareve evoa, evavi voka oa puravere. Uva viapauso vovutaro rutuia eva purapaveira ari katai pa vutaro vi-ia. Uvuipai iravu siovarai kekira o vokavivu puravere ra toupaoroita avaravere vore ita osia. Oisirovivuita poupiea vorisiro ra avaravereita oavivu ousia vao oapa ruipaparaita vo kepa, oa ousiaita vokavere, ari viapauso akuku vokavai voare, uvare voria eva oaia vokapai. Vo avapasia oire eisivi ragai varoa eva oisivio osia vokapavoi buka iare.